Ia, izy kôa izaho zaraiky zen̈y andeha hitsaka ranomasin̈y be an̈abon'ny ny sambo, ràha andeha hiomanako? Izaho zen̈y kôa ràha efa volan̈iny aminakà tsy alohaloha ràha zen̈y, mian̈atra mandeha miloman̈o sandra izaho. Avy iô amin'izay mitôndra ràha jiàby tokony ilain̈a an̈abon'ny ra- ranomasin̈y eny zen̈y izaho. Izy kà lera misy ràha ràha mandalo in̈y mba efa misy sekoro zen̈y.